Yë refrigerador t'i yë tyum në ko'o najtyë ji'ib ti'i myak ydanyë o në ko'o najtyë dun ji'ib ti'i myaj tëchkëwayn taës yë ko'on, yë tëm yë t'sam në ko'o naj dun jeyk je myëk ydanyë pues jibë jedun kuwatëp, o në ko'o bi'i ka'akyë muk xukujpë tyam dun jibë kubëkëp we'en jedun kya madyë o hielo xosëp ko'o je tëchnyë muk ukambë jë yëdun nyatum në ko'o jedun ti'i este kya madëp.